जो अमेरिक देस दे कार आं तेतके कीमत। दस लाख से शूरु ह । जो पुरानी ह तेतके कीमत दुई लाख से ह ।